عالمی سطحَس پٮ۪ٹھ چھِ تقریباً ژور ہتھ پنژاہ, تسلیم شُدٕ ہونٮ۪ن ہٕنٛدۍ نسلہٕ، مگر صحیح تعدادُک تعین کرُن چھُ مشکل۔